إي، التعليم مهم برشة للمجتمع. يفتح الأبواب، يعزز الفهم ويخلق وعي. الناس المتعلمة ينجمو يساهموا في تطوير البلاد، ويحسنوا من ظروف حياتهم. من غير تعليم، يتعطل التقدم ويزيد الفقر.